اذا كنت مضطر لزراعة الطعام اللي اكله اعتقد اني اقدر اتعلم وازرع بعض الخضروات. ابدأ مثلا بزراعة الطماطم لانها سهلة النمو ولذيذة او شهية. اختار مكان في الحديقة يحصل على الشمس الجيدة. وتكون ترقده صالحة للزراعة. اجهز هذه التربة بالسماد المناسب وبعدين اباشر بزراعتها